Raátera gyb´e gy ni rnyrava sarteny pues véh-véh medid zyendy nu vez r-nyka ni rak zak nu vez rzob za th rzob zaatb´dy laa´ny rzob ra roz rakzak soop laa´ny ni véh-véh na ni, de ni ra gezah ni zh pagaa´ nu ni na par gakzak comid nu ni par zob cafegy gye rabaa´ véh- véh naani este pues ni na ra geze´gy ah pues sitneni nuni sitneega ni th gïdy te r-ni rdie´ bwa gy chi vaviló bxani chi laany candyab>ba th chi runny vizy la raba chi nu ni shten cafea´ puz rinka na ny rdau tipyteza runí par zy nanny, tanto ny gye raba chi ri re apensar de que valty naana este <hesitation> br-ganee za ra m´n´iety b-naa´ rumbee´ tz>tzraba ni shi par naany, caloo´ naany chi hasta r-zal ra th rwëed liga valka la, hasta par chadny ah rinka na shnes chadny napú kat kibiu´primer ni za ni rg>uraba pues primer chady ni viusha ra ni gyeu´chi zas de rhi nal ra comid ¿por qué? Porque ra comid gya typru rndiany typru na ra olore shtenny typru na mas que nada shi na gukzakny chiny rinkaru na za ranny.